Este para gunluh ramuedxi este núh vuelta rahcara biñínin dxii, nuh vueltah rahcarabi rúh, ya bwín nahpa gua´c bah shí ramuedxin guhunbah lac bih. por ejemplo biñininrah, núhu vueltah porque ay ruhun cuidadu shmarabi lac rahbih nichxín rdalóh rah carabih dxíi, porque ay riú gorron yíhcarabih. ya ay riú, rahcarabi tzi´pa racahrabi, o núh vueltah chin nadxira bih ay dxá gah shabuinrah bih nichxpin rahcarabih tzi´pa, ya de richxí de tzi´pa chxí. par gahcan ramuedxi, shcahara bwín tuhbi ludxá bahayin, ruhucarabha lóho stóho lóho ca´yihnrabih, oh shdihirabah du´rah réherabih, tin ay gacarahbih,. o núhu vueltah riúrah bih bwíi yin, riu rahbi shíca, shguhurabah tuhbi la´dxi dxáhayin stóhorabih, tin par riaca dzácarahbih ya buel tuh bui´ñusha. gahca gabah dxíi, gahcabah rúh ramuedxin nin náha de ruá yúhu rdzóhobah shícah cwa´hanin réhe rabah, madxiduh náac ruhunan nin náha tuhbi téheyin. rahca shpahan rúh, ruhunan ñin pero siete, diez paso náhan rucháhan, clavo, piemienta, oregano, canelah, rudzobahan gengibre, curcumah este, romero. gadxé ti nichxí rudzóhoban para guhunan ramuedxi rúh. Porque este chula náhan rudzia can bwín, rudzohoban chiopa tazin ñizihn ya ruchahan gadxéra cwa´hnin chxí lóhon, chin chalóh dzóhobahn rudzobañin shtahabin mas. diez minutos rudzanan ñin shtahabin, chxí chxí ya que láhan bitahabin, ya que láhan lan gu´yih, chxí chxí dxieldahn este ca´ñin láhan tuhbi taza, gushíhin tuhbi yíhma níhi. lóhon, cáhañin gushíhin tuhbi yíhma níhi lóhon, cuhun tuhbi gudxáruh este dzíyin lóhon, dzíyin nin shbuerah este abeja, tin nichxí nin náha este ruhunan ramuedxi rúh igual. dxíipar lagacahn náan ruhunan nichxí ocupar o núhura bwín rdzoba shírabah mazcáhyih, rdzoba shíhirabah tin para guhunan buen, núhu tuhbi cwa´hnin láha. dziáhgah, néhe cwa´hninchxí néhe shca´rabah para dxíi especialmente, huhu rucahárabah ruá dxíira bah rudzobah dxíirabahn lóho dziáhguinchxi, rucharabah núhun. mazcáhyih ruhucarabah rdzhubin locahara bah rdzhúbin tin nichxí náha guhunan ramuedxi, lac rah bah nahpa bwingahca chxíyi bah shá forma shá manera par gudzia can lac rabah. porque núhu vueltah nigla madzi chéhe bwín lóho doctor pues ay ruhun ramuedxi dcotor gan nehe ramuedxi cwa´hninraa nichxí ruhun gan rudziacah bwín, lac bwín rúh. rudziacah lác bwín dxíi dxichxí narah nichxí. Este núhudza stuhbi ramuedxi caseron nin guhun este ramuedxi, dzigah tuhbi resfriadochxi rúhchxi, dxíichxi, núhu este eucalipto gudzohobaluh paldah. hojin, chéheun checahalun astáh chxídzi dxínluh núhu eucalipto, chegachxualuh paldah batahguinchxi, dxiugariluh ruá yídziluh, guicaluh tuhbi plorin gudzóhobalun chxíbiluhu. batahguinchxi binechu binechu, chxíniluhn chxí chxí gudzohobalun núhu bwín desde rdzóhoban, rudzoba neheraban, núhu bwín ganá sháhan ruhunrabah núhu b+win rucha rah bah. néhe vaporu lóhon porque porque chin guitáhabin listrula dzúhu bwín nin rahca dxíiyinchxi o ruhchxi mas que nada, núhu bwín vaporinchxi galóho ruhnrabahn rudozbah. dxíihiraban dzigah dzi gubáha yin ruhunraban, ya riáha vaporuyin lóhon, núhu bwín astáh buidzi shchxiadxú, buidzi este paldah dxiáa bombilin ruchá rabah lóhon. ruzánrah bah shtáhabin ya que lá han an náha chxí chxí chin dzalóho gahcabah vaporin chxí chxí chxí guhunban nin náha este huhu guéhebah tuhbi. taza per nadxáhan nadxáhan guébahn tin dzichxí guhunan buehen lac bah gacubah shcamarrin bah gacubah sueterbah, dxiúbah láhan ladxíchi, dxiúbah tin dzichxí. guhundzan buen lac bah porque si buel ay lac bah ay guhun cuidadu dza bah lac bah nigal gadubih hora guéhebahn pues ay ay dxiacah dzácah bah. Ya después de nichi nuhu tubi ramuedxi caseron para especial para nichi neh este tuhbi cwa´hni'n sñiraba gordolobo ya esté rsoban madxhidu tubi litru ñizin soban guitabin, guitabin,. che'é garolda iman'i lo'on imanillinchi gacan en rajin par chiugan cun buidxhi xchiashu chin chalo guitabin por diez minutosxchi cxhicxhi dxda'an lan tubi tazin, chen nina. este tubi iman'i lo'on imanidxhiga ría lo nixchin o nu bwininza nin'ha este buela cuaninchi hay nu gueban buel ay raca reraban riu vaporu yanraba, riun sxpechunraba,. riun gadubi sxpulmonraba, tin dzihcxí náha este ramuexi caseron para resfriadochxí.